Yilé ngana kéré, nguéri kéméné mbotou, ngana dougouta ni nthokhoba ntiombi ndiongui, sombi ké ni barama nwankhi, na dji ley, ngana dji ley ada wori ni gnéthiou ley, ni maka gnéthié nthiombi gna sorono, anda moyi, na féri lamané khoti narey, anda moyi na sapé ley, na bagandi na mourandi khouloumba nokho, ni kharkhamou nwankhi adi nkholé ndi rey ni nkhati ndi nthioukara ley ngana dougouta na nkgoumou, na khirindindi bané sou khiri ta na li sombi sombi mini. Kén ngana dangui, na daga wankhi mi nga labé, na daga yokou missa khobé rékhé. na khobé, yéli gnékhé gna gani ma tiyé gnaga li ŋi nda ŋa na khobo, ni gnokoumisso nkhobo, métinŋé, kéfini kholinŋé, diakhtanŋé, ado simbarani, bassalé, ni gnokou nthiou khobo ndi na ri; ni gnarkhaté ndiongui, kati nga yarkhaté ndionguini lomounou nga na gni télé khara ni wankhi, ni yira labanto londiya, ina yigué, inda yigué inda dougouta ni tounthi ina daga khara, nké na yilé kati gnarkhaté ké, ni gnarkhaté ndiongui, gnékhé gnagani ni gnokho kou wankhi mi ga labé, ndi barama ndiongui, na té ley na souwa koumou fina souwa ngana koumi, ni barma ndiongui, na té ley, na bassalé mourssi kati té ké anda towo ni gnokho ley.